<hesitation> افضل ان انا ارجع بالزمن متين سنة لورا ولا اني اتقدم بالزمن متين سنة. الحياة من متين سنة كان أروع وابسط واهدى واجمل، كانت الناس بتحب بعضيها. اييه من متين سنة مكنش في تليفونولا كان في توكنولوجيا ولا كان في انترنت، ولو كان في تلفزيون فكان التلفزيون دا بيجمع الناس مش بيفرجهم. دلوكتي في انترنت وفي تكنلووجيا وفي كومبيوتر وفي تليفونات بس كل واحد اف حاله ومحدش بيعرف حد. كانت الحياة ابسط واجمل بكاتير.